सहर सब मेन बरी हाला होइसै आ गाउँ देहात मेन बरी शान्त रहैसै। त अगाडि हम ना रहली सहर मे रहैत त हम पहिले पहिले कालीन त ऐतना न जोरसे हाला होइत रहलै हाला के मतलब न कि कैसे गारी सब ऐने पेक पोक पेक पोक की । आ गाउँ घरमे त ना अउटो गाडी के आवाज रहतौ सब शान्त रहतौ आ ऐने करीया त एकदम सफा गाडी सब चलते रहैसै रात भर दिन भर त ओही सफा हाला रहतौ येउटो न हमरा निन् पररे येउटो न निम्न लागे हेने जाइ त हेने सफा गाडी के आवाज सुनाए होने जाइत ओने सफा गाडी के आवाज सुनाए हमरा त सफा न निम्न लागे। मन करे चल जाउ घरे त हमर मौसी के कही मौसी गे हम चल जाइतारियौ घरे। त कथी कहे नैखो ना जो पढे आल बारे पढ ले त हम कहली बरी हाला होइत हौ हमरा इ हाला मे ना राहास होइत हौ हमरा न उ हाला से बरी मुरी दुखाइत रलख। माने न जैसै जैसे रहते रहते उ सब के बान परगेल की । आ बाद मे न निम्न लागे लगल आ रहे लागली की पढे ओढे सब चल जाइ हमे। अगाडि रासता ओसता हमरा बदले ना आइत रहल है पार औइ पार करे ना आइत रलह। त माने धिरे धिरे न हमे सिख लेली की है पार औइ पार करली। काहे से हमर स्कूल न रोड के हौ पार रहल आ येतना हाला होइ त रहल स्कूल लो सब मे त हमरा न धिरे धीरे न सब के आदत पर गेल की। आ औसनके रहते रहते न उ सहर केन हाला केन बान पर गेल अइसनके सहर सब मे हाला होइसै कि ।